Kó nteé vao in koósii inío ntaá ntaá tiempu ku ja iyo nanayo. tatayo, te inka ñayivi ja kuú inío.